ⴽⵓⵍⴰ ⵇⴰⵍⴰⵀⴻ ⴰⵙⵀⴻⵍⵉⵏⴻ ⵣⴰⵔⵜⴰⵏⵉ ⵢⴰⵣⵉⵔⴰ ⵡⴰⵙⵉ ⵀⵉⵢⴰ ⴰⵇⵙⴰⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⵜⴰⵏ ⵎⵓⵙⵍⵉ ⵀⵉⵙⴰ ⴱⴰⵏ <noise> ⴰⵓ ⵢⴰⴳⴰⵔⴰⴰⵓ ⵢⴰⴳⵜⴰ ⵔⵉⵙⵉ ⵏⴰⵏⵎ ⵏⴷⵉⵡⵉ ⵏⴷⵉⵡⵉ ⵍⵉⵙⴰⵔⴼ ⵡⴰⵜⵜⴰⵔⵊⵉⵜ ⵀⴰⴷⵉ ⵢⴻⵔⵙⵓ <noise>